Tɔ risi kɔ̄ ishonyi wa nɛ di drɔ nɛ, nwa kɔ̄ icisi ku wɔ̄ bɔɔ ka ni zwa lukpɛ aye wɔ, nwā kɔ̄ ko ɔ na lɛ nbɔ kɔ na zɔrɔ cɛnɛ nwā kanɔ nwa kan tɔlugba nɛ. Tɔ nzaa mɛ kɛ na, mɛ bɛɛ jɛrisɛlɛm. Dumu icɛnɛ a di icɛn kɔ minyɛ cwe ba na ba cɛnɛ, nkɔ za, ɔ zaa sasa na, ɔ naa cɛnɛ nyɛɛ kɛ na, ɔ bɛ muna. A di icɛn kɔ̄ minyɛ cwe, ba ma cɔmblā, ba tsa cɔmblā cɛnɛ a-a-harr lɛ harr ivɔ̄, minyɛ lɛɛ ba na cɛnɛ kuba na ni icɛn kuba tsa cɔmblā nɛ. Nɔ sa kɔ̄ imɛ n bɛ icɛnɛ na, kucɔ ibɔ̄, kucɔ kɔ̄, nyɛ cɔmblā a di ka trɔ mɛ ko winii pɛrisi nɛ. A zwa kɔ̄ ko lɛ nɛ, kɔ̄ ma ribli mɛ ma dɔɔ kɔ̄ dɔɔ aza kɔ̄ ko winiiza mijɛ. inɔ sa ki mɛ, mɛ bi icɔ̄nɔ̄ kin na cɛnɛ, kuma kutuma kin nna na nɛ kɛ, nna cɛnɛ kɔ̄ na salaatrɔ kɔ̄ dɔɔ za si manyi kɔ cɛnɛ. kukpa mɛ kukpoo ritre manyi ki ipɛrɛ ivɔ̄ nivɔ̄ɔ̄, ka gɔm gukplɔ agā mblāblā. Nkɔ̄ kise lo zan, nna cɛnɛ agā duniyaa, amma agā duniya nɛ yuwɔ nan nkpu lo muna, amma nkɔ̄ nan cɛnɛ, ban za gā kɔ̄ n di so kɔ̄ na cɛnɛ cɛnɛ na. A na di rusono, a na di ko nibɔ̄ kɔ̄ di sarɔ n rayuwa mɛ nɛ, a na di ko klodzi kɔ̄ di sarɔ na, kɔ̄ shookutsa, an gwaran mijɛ kɔ. inɔ sa ki mɛ bɛ kise nɛ kin imɛ nan cɛnɛ na. A di icɛn ki ba tsa cɔm zhe rulwɛ nɛ. A sha mblā kucɔ la ma kɔ̄ yɛsu sha mblā kucɔ la ka tsaa. Manyi ki la minyɛ cwe isiilɛ nɛ la di ji dadi inɔ a sha kusono kucɔ la. Isiilɛ nɛ lan di taava kɔ̄ nala harr lɛ nɛ. Jijili lo gbiin ka sha kusono lɛ nɛ, manyi kɔ̄ ko kpin lɔ̄ nɔ̄ ki ivɔ̄ ku minyɛ mɛ ba taava mɛ muna. Nɔ sa harr lɛ harr ivɔ ki mɛ bɛ ko ba ta kɔ̄ mɛ nan kunkpi lɛ, icɛn kɔ̄ mɛ nan nɛ kɛ na, manyi kɔ̄ na dɔɔ aza si, ki na dɔɔ za kɔ, kɔ̄ shookutsa ka tɔnlugba. Dum nziize kin di munɔ ka gɔ ize mɛ gugru, kɔ̄ kpɛlɛ za bɔ, kɔ̄ za supsa nwā ki mɛ ma nbɛ didrɛ kin daa ka kɔ̄ ma di minyɛ kɔ̄ ba pɛ kin gā kɔ̄ naa kɔ̄ nna zɔrɔ nɛ kɛ. N pɛ nwā kɔ̄ n di munɛ cɛnɛ gɛɛ nɛ kɛ na. Isi kuma. ijɛ bɛɛ, n bɛ kise a mutantri. Isiilɛ nɛ, n sha si kutsa nka gwaram mijɛ gbakitrɛ, manyi kin na kise nɛ kin na jɛ kise nɛ. Gā ka jɛm kɔ̄ bɛ kise ba kɔ̄ nan kɔ̄ nna nii gbakitrɛ kise ba nɛ kɛ, n pɛ kɔ̄ mugbakitrɛ kise baa, kusono lo zaa niba muna. Baa wɔɔbii ba kpokpo muna, kumaa, agii ib-ib biyaa nganɛ, agii dɔ, ba cɛnɛ gā kuban da dɔɔ baatra ribli ba munɔ ko nipɛrisi, agii paatra ribli guiba nso kise nɛ, muna. Iba kuma ba di minyɛ lo kise nɛ kubaa lo, kin gā kɔɔ ma kɔ ma zɔrɔ jijili kɔ ma wɔ faa nɛ, a di agā dzidzi nkpo ba na. Amma kise la dɛ̄ɛ̄, kicɛɛ zaa ɔ wusɔ kuba pa nyɛ gā, cɛɛ zaa ɔ ni kuba jonoanyɛ nɛ gā. Tɔ imɛ nbɛ kise nɛ kucɔ manyi kɔ̄ cɛnɛ kutuma a gbakitrɛ, kuba manjɛ kise nɔ, kɛ nna jɛ kɔ̄. M boota rubɔ nɛ kise nɛ. Amma kan nɔ nwā kɔ̄ n jɛ cɛnɛ nɛ, kɔ, n na kutuma nɛ. Mbɛ kise nɛ kucɔ a manyi kɔ̄ nkɔ̄ cɛnɛ kutuma bɔ, n nan kise nɛ kuma kɛ n na na kutuma nɛ̄ sakana mɛ tsi zhɛ rulwɛ nwā ki inā nɔ di mɛ kutuma nɛ na nɛ. Manyi ki ivɔ̄ nivɔ̄ɔ̄ ko ku ka ma trɔ mɛ, kɔ̄ n pɛ kɔ̄ g kɔ̄ zɔrɔ mbaya ipɛrɛ nyɛɛ kɔ̄ di trɔ nɛ kɛ. Minyɛ ma ban pɛ kɔ̄ gā ki nyɛ nɛ na zɔrɔ cɛnɛ nɛ kɛ. Gā ki mɛ kuma n so kɛ nan kise nɛ kɔ̄ na zɔrɔ nɛ kafin kin nan kise nɛ kuba tta kɔ̄ nkaa cɛnɛ mijɛ gbakitrɛ. N nan kise nɛ naza a gbakitrɛ wa, n nan naza kɛ na jɛ kin nyɛ kɔ̄ zɔrɔ galo glogbo nwā kan jɛ nɛ an iya jɛ trɔ mɛ ka klɔɔ na, n nan kucɔ kɔ̄ n na jɛ kɔ̄ zɔrɔ igbamuran ko kuma n na zɔrɔ aga dzidzi lo kɔ̄ na swe aga dzidzi nɛ na. N nan manyi kucɔ kɔ̄ na zɔrɔ gā ka anu zuzwa ritre mɛ, kuma ku ko minyɛ lɛɛ ma ban taava mɛ. Adza kise la dɛɛ ba taava mɛ kuba pɛ kɔ̄ mpani gā ka yuwɔn nan nɛ kɛ. Adza rubɔ rubɔ gɛgɛɛ gɛgɛɛ kuba gbaacɔ cɛnɛ nɛ, ba ni isi aza si ribli mɛ, ba ni si kuzunu si ko nipɛrisi. Gā kɔ̄ mbɛ kise nɛ kɔ̄ n maa ka ni kise kɔ̄ so lɛ nki si gwaram mijɛ lɛ kim nan nɛ kɛ na.